ɓa irlandɛ-ra onni ma biye un warara mu ɓa ɲan da tuwa matete ho ragu irlandɛ ma ho ban ho banzɛr ma ho pome de tɛr a wa sosira ɓa tuwa cɛnu matete donk ho pla nasiyonal yɛrɛ yɛrɛ ho ho a ho ragu ho ragu